हुकम आप मना बहुत अच्छा दोस्त आणी मित्र कोनी हुआ। क्यूंकि आप मना हमेशा गलत काम करवा वो चावी। आणी मुँ रा कँदा साथ नी देवा चावा इन वास्ता मुँ चावा की आप मनारी नजरूँ दूर हुआ।